aina gudda jirtii. aina duran nyaun ta amtan dungat jiraa. nyau ta worrat tant jiraa. nyau baddat jiraa nyau morre gugurda tunit jiraa amine kaa yani lukku nyata baddat gale morre tant jiraa. duub nyaun aina guddat jiraa aminen nyau ta amtanii yani bei brid ishia tadibit jiraa yani nyaun yani uf bed ak diqo akli yani nyau tofautia akli nyau kawaida tofautia akli qabd. duub nyau akana tant jiraa duub tana ta an bek.